Waw ñaan najín ngí mëyëlan pëyá iniverësite <hesitation> pëjúk, káţ namëmpari pëjúk. Pëjúk káţ namëmpari pëjúk de naţaf kajúk, nampaţ kajúk. Á ñaan najín ngí <hesitation> mëncí dí ventaŋ pëyá ngëntërantaŋ ngun duŋ mënyëlan pëyá iniverësite pëwatës umee dul pasëk umee káţ namee yí waw. Ñaan napurir pëyá univerësite pëwatës umee dul. Ucí mënjúk áa këjá keeyin mayá pëţas uleemp dune mënká kabak këjá iyá pëţas uleemp. Këcí ţí uleemp këcí ţí uleemp áa këjá no keeyin mankaka yá pëwatës umee kak. Këmaŋ kayá ensëkërir dí iniverësite këwatës umee. Ñaan najín ngí já koon adilët nampeelaní disëwitan pëcí dí ngëtërantaŋ nguŋ pëmaŋ ayëlan pëyá iniverësite pëwatës umee dul kak.